هل كل الكلاب وديه زي بعض؟ تقريبا مش كل الكلاب ممكن تكون وديه يعني فيه كلاب ممكن تكون شرسه بطبعها بس فيه كلاب لطيفه جدا وكيوت وتوتي بوتي كدا فممكن يكون مثلا نوع هاسكي شويه مبحسش نوع كلب هاسكي ان هو ودي اوي بس بحب الكلاب البلدي بتبقي شكلها لطيف جدا وشكلها وديه وممكن كلاب جولدن برضو بتبقي شكلها كيوت خالص وعسوله كدا فبحبها برضو، بس هاسكي مبحبهاش اوي بصراحه بحس ان هي مش وديه كدا وعينيها بتطلع شرار.